أفظل العيش في عالم خالي من الفقر، لأن الفقر يأثر بطرق سلبية على الناس، وبشكل كبير يمنعهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، وإذا تخلصنا من الفقر بتتحسن جودة الحياة وتكون الفرصة متاحة للجميع ومتاحة للناس، التلوث مشكلة بس الفقر له تأثير أعمق على المجتمعات بشكل عام.